Chanjugu yanayi haa doo dabbaji ɗon mema ɗi masin, ngam wakkati ceɗuuji wala he baa gene nyama. Nden ɓe wala heɓa ndiyam yargu se to ɓe yahi maayo, yahugo mayo bu'u na kalan dabbawa heɓata yara ndiyam haa nder mamba gam ɓeɗo hulaa gilangiru.